لا دائما بعد أكون مع أصدقائي طبعا أحب نوصل من بدري لكن دايما نوصل متأخر خاطر الظروف وأني بطيئة شوية، دايما نحاول نحترم في المواعيد ونيجي جبل الوجت، وهي دايما الناس ياللي أكتر يا أما جاية جبل الوجت يا جاية نهاية الوجت، قصدي يعني متأخر شوية، بس دائما متأخرة <laughs> إن شاء الله نعدل من نفسي؟